Taq xkujek' loq'wel pk'eyb'al che chi ri kpetik qb'us rerij chinchike ri xloq'ik' kepu chiwaq chiwaq re ri k'eyb'al cha' xqyok rijchi che ri xpetit cheri xloq'ul uche si k'o q'i rsuk'il xqmuken jun jub'librar tia'j nu xqkajpo ri chiwaq si xtiq'ul ri tia'j chiwaq esque tqtij chuwaq mismo o oche te kb'ej xtiqtij kuant xtqyaken mas q'ib' porque xpoqik enkam si xperi ichaj <hesitation> xaq chichike ichaj che klas ichaj no diay klas chi ichaj tpetken tqmukem r ichaj <noise> mu sey k'na'q <noise> q'uken komo k'ok'a qnoj keriwa kuantpoyik qmuken lom che tqmuken yqmuken najan tpeken alemux tampon ju seman tovin xchijmaj Qare xpeken si xpe lom nu'nkare li q'en k'ere medio tch'ij xtampon ju seman si xpek'chi xqkayij si kore ya q'enchik mejor tijaq ajwi ju ooj xpekin ju ooj oche tchi'j jun q'ij k'eb'q'ij komo q'en k'chik enkam re ichaj xlab'tes imot mu mostas si komo chimuj tpisik o xtqaj piya' k'oves toviay rwach xtampon ju seman secha xqkayijre chichke re xkujch'ijqin xtampon jun jrub'q'ij rech qa xpoyik i qa xtiqk'el wuqpoq <noise>